Eh, misy karazana paty koa ohatra hoe karaha spaghetti, <hesitation> io io zao <hesitation> misy mivarotra aminay akagny; de nouille de paty gasy regny zao a amboarina am- amboarin'olona de varotana aminà kilao, de mametraka kaomandy zareo rehefa malaka an'regny; de misy koa karazana paty le vita aminà ozinina regny.